<hesitation> لونسافر جدام الأسبوع الجاي أوجدام <hesitation> بنكتشف <hesitation> وظعي الحالي كيف بيكون? هل أنجزت بعظ الأعمال إللي كنت بدنا نديرها? هل كملت خططي إللي إني- <hesitation> إللي نبي ننجزها في <hesitation> في المدة المعينة? هل حججت <hesitation> الحاجات الرغبات إللي أنا نبيها? يكون مثلا بيكون كله في المستجبل، ونجمع معلومات عن إللي نحتاجه، عشان نتخذ جرارات ذكية في الوجت الحالي، بكون عندي فرصة في التخطيط أفظل.